<noise> <hesitation> Raha ôhatry takatra <noise> loza agnambo aagny oe en tant que mitôndra avion, dia antegna piloty, vôalôhany mikoragna amin'ilay ôlô entigna oe manasa oe: mametaka ceinture apitaha ilay ceinture; dia avy akeo koa manome toky zareo fô f-efa raha niagnarany raha io dia efa hay daholo ilay fomba hialana amin'ilay loza; dia azo agnampiana azy koa oe efa avy takatra karaha ty zahay dia efa avotra soamantsara, tamin'izay fotoagna mbola mafimafy noho zey, zay zegny ilay kôragna anomezana toky zareo mbô hatoky oe tsy hikoropaka <noise>